Raha misy dia misy an <hesitation> in-droa aho angamba no misakafo any amin’ny hotely fisakafoanana. Ny tena karazana hotely fisakafoanana tiako an <hesitation> ny manao sakafo sinoa, ny manao sakafo japone dia ny manao sakafo <hesitation> italiana. N- dia <hesitation> ny karazana sakafo rehetra izany manodidina an’iny Azia iny.